Äj ntäk sunpa't ja'ku mpintatzäjku tumä color tzyunyipä azul azul claro, yä yäti nyä'ijtu color anaranjado tzä ät nta't sunpa por que es como que nkenpatä pi'tzojmä.